في عمان اعتقد الشخص العادي ينفق تقريبا من ثلاثين الى خمسين ريال عماني على الطعام اسبوعيًا يعني في الشهر ممكن يصل بمئة وعشرين الى مئتين ريال هذا يعتمد على عادات الاكل والمكان اللي يروح له بعض الناس يحبون ياكلون في المطاعم والبعض يفضلون الطبخ في البيت هذا يؤثر على المبلغ بشكل عام هذا تقدير عادي